لا طبعا الالات ما تقدر تنتج الفن ,الفن هو ابداع بشري ,لان الفن يحتاج الى عقول مدبره الى اشخاص يفكرون ويخططون الى كتاب ,عشان يكتبون القصص والروايات الجميله اللي تحكي معناه الناس باسلوب ادبي ظريف ,فلازم ما يجوز طبعا من الالات يكون لها دور في الفن انه مستحيل ما نقدر نخلي الالات لها عقل وتفكر مثل الانسان.